Хомӯшӣ дар муошират нақши муҳим дорад. Он метавонад ишораи андеша, эҳтиром, розигӣ ё норозигӣ бошад. Баъзан хомӯшӣ беҳтар аз ҳарф аст, хусусан вақте ки калимаҳо метавонанд ранҷонанд ё ноҷо бошанд. Он фурсат медиҳад, ки шахс фикр кунад, эҳсосотро фаҳмад ва вокунишро бодиққат интихоб намояд. Хомӯшӣ инчунин метавонад фазои ором эҷод кунад ва ба шунавоӣ аҳамият диҳад. Муошират на танҳо аз калимаҳо, балки аз хомӯшӣ низ иборат аст.